I yu na ama ga na mamu ga karak wara na kəmu gu i mbasa a i wundu wa. Fatawan ke ka ju nin ka tasaja ja rama miya ja mi ya ngizim ke nan. Mayim kanui da ri kalawali ka ɓanɗi rama apəno ii a dlama bai da man na ram dikshi ka dlama rama a pəno cin kayi ɗa layi ka ki mi na rami akau. Gaɗa ka sau ne duk bee ja ramau nda miya ngizim tike a a- pa- a- asa- ammau kuma zəga na bee nda ramau tike kuma a kəmu karak yaɗa gəmo kaɗa ja rama tuku ja ramau da miya ja. Gusku ko da ja dlam magəraf inde warau ngizim bi nin ko waro a ci ngizim bi nin ko atu amau ngizim bi nin atu a kəramta ja dai jin rrama. Amman atu zəga ja rama gəmo ja rama gəmo atu zəga bai, gaɗa ka sunu ne ka kəmu karak mbasa kə rrama miya ja i wada uwa ja gaɗa zada bee ka dunu. Atu miya in ka zəgna miya cin ai na bee da ɗiki kasau i karak bai gaɗa yəmo ko da ɗagai deu a ci a riwu men kwa rama na bee kwanju a ci dai a kərəm tu amman a zəgi bee kwa rama bi ro. To gaɗa ka sunu ri wara na kəmu karak kən kə mbasu ga na yal ganai i kun miya ja fatawanke ya ye. Ko dəvid l- lakwtu tawanke men ka deu ii wunduwa ga nin ka tasaya ja ja rama rama ngizim ja. In de kan cu bin ka kəma ja rama apəno nin toh na ɗagai magəraf wara ko da ɗagai tufe wundu wa ja kar jan cu ja dəbse ci ramau bi nin so se ja dlam rama da miya apəno yaɗa a ci ye da tlap a təka ja da zəgi bee ja ramau. Amma bin gaɗa ka sunu bi nin i yu fatawanke ka ju i wunduwa ga ni nin ka tasa ja ko marnyi wara ja ramau se miya ngizim. Shi ne bee dawu ke nan na kəmu karak gu tlaparr i ɗa marnyi tawanke don kə ci tun da man kə ci bee dawu ke nan na kəma udlah na miya ngizim gu gaɗau gaɗa ka ni ne bee dawu ke nan.